A tate veh eo to iu rakah no sih va'ih, veh to vasus o in pa ken subuneo. A tate va pah teh pah tar. Tate vapah tar ina meh ti va'ih eh to morok reh ner, a tate vapah vasisio ino meh ti. <hesitation> eh subuneo eo to teme roh eh subuneo, eh avu peo. Po tem eh nom to teh mero mah meh avu peo, eh papa peo, eo to gue no a utet po tem eo to te- eo to te mere no en papa peo meneh ayia peo. Ir ahik bir vasus aneo ta pah tah. <hesitation> ir a bua tona'ian pah arah tamuan, noh tamuan reh pah mamoeh noh vari ahik ta pah tah viah to tatavus non sih. <hesitation> ir a bua tona'ian ahik bir <hesitation> ahik bir pusasn no kanom ahik bir vahio anom, kir morok kanom. <hesitation> i a pah tah eo to oep pet no peh papa meh ayia peo, ir ta teh merer o vasus pa ken subun. <hesitation> Ir ahik bir ruh pano. Va'ih a va sikur eo to gon o pen avu peo. <hesitation> bua avu peo, peh avu mon meh avu oeteh peo. Vasikur non va'ih ira'u eoh to ot noh sih <hesitation> pa- pasi haptem eoh to teh romeh subuneo meh avu mon peo me avu oete peo. Ir to vasus aneo mamoih tah kurus akah. <hesitation> e subuneo- e subuneo a oete beneh avu mohn peo, a buanton aiyan bom arih, abua tii vapah iuh rakah inah- iuh rakah inah meh. A bua tii vapa vagunah, abua tii vapa kiu, eh avu peo ati vapa kiu, avu oete peo. Ok avu mon peo i to keho keh roh e avu eote peo, avu mon peo to keho keh roh e avu eote peo to paeh nes te akuk non sih iun, avu peo to paeh nes te akuk non iun. Vegen a tate i to vasikur oh anio potem ito te non iun va'ih eoto ot ino ira u. Ok avu oete peo, avu oete peo ati vapa kiu, ahik to pohtem ito vavuriah non, ito nes sue anon manih bah, be vavuriah <noise> be te piunpiun, nom epasi beoh, huh, e pasi bo-eoh epasi kara uh, epasi <hesitation> namban pasi sue ake uah mani bah eh akara. <hesitation> etosi kiu tamuan nom <hesitation> pa va antoen tamoan a iun peh. E avu oete peo ati vapa kiu rakah. Potem i to tanguin bat non, to vakiot bat non pa- pa sarep, to vakiot ban to po rapis, ama tah kikiu ito ot non. Pa postakah bi tanguin ito ot non o rapis pa kiu, <hesitation> pa tanguin pa postakah ki pah momon a pa un pi, i ahik bi en o atah en nohnoh, to monmon pa un non. Momon a pa'un, ki pa en ahik a pa'un pi, pa pa'un pet eh i to momon onon sih, o pa'un eh iatohikta iu en akah ror sih, eato en yah kapa orot. A pa'un boneh kuruh, to temenon o kikis akah. A pa'un bone be en iah, epasi pai mahun ong a tavurev. O pa'un boneh <hesitation> nom to poka ronem sih o va ororot. O pa'un boneh opa'un e avu oete tones iu rakah ronon, pi oh pa'un bone bi en boan, bii momon boan ki pah en boan pa postakah, ito no vuren pa kiu. I pasi taneo sun pa postakah, pa eh kiu pa postakah, ki kiu ong en pa tavurev. I pasi vos ama, ba mohin vamamane non. A pa'un bone koto nes ot ho inoboan. <hesitation> ipa vasuis o anio pate va i bah, be tanguin pa postakah e to go a rapis peh, en ahik bat konom, go o rapis ke no pa kiu. E voe vapa kiu rakah <hesitation> e voe vapa kiu. Ahik bi kara uh, bi kamis, i to no non pa kiu, i apah ta tate eo to vasuis ohin pe avu oete peo, ati vapa kiu. Tanguin non pa postakah ki no pa kiu. Kiu noma kiu vahik, ki pa hah ama, ma kih vavuriah, goroh, meh postakah tanguin aban, no abana en pa kiu. Evoe bon ahik bi beoh. E voe boneh ahik bi kamis, e voe boneh ahik bi kokot in tapah tah, e voe a ot antoen. <hesitation> o ken vasus pa ken sun boneh roh ko va'ih, ito gon oma va'ih. <hesitation> ama tem eoto teme no iah, ioto teme no iah, ito morok kane neo, ito vasuis aneneo atate. Tanguin pa postakah nonoh, va en ahik no pa kiu, goe tate kara uh. <hesitation> ia ama tate va'ih eoto ot ino va'ih. Eoto sue keno sih o kua peo, ia tate e avu oete peo to vasuis o anio, atate vapa kiu. Avu oete peo ati vapa kiu, ati vapa kiu, ia ti moes non sih ama tataman ama na'on akah koman muhin. <hesitation> a kiu pi, i koman to vagunah roh ama na'on po kikis pi koman. Pa ipoa ito usin non sipa pa kiu. A ipoa va'ih ito kiu menon sih va'ih. A ipioa ve ito vagunah roh pama na'on. <hesitation> a ti boneh ahik bi hara pak, ati to pa'eh kiu ong non a postakah ki ong a tavurev. I o vasuis boneh va ih to vasus oh aneo. <hesitation> e eh to si kiu tamoan bat nom pava antoen tamoan bat nom a vuton tamoan peh, <hesitation> o kua pe eh. I o vasus boneh epasi vasus o koa peh, manih bah goe tate kara'uh <hesitation> goe tate kara'uh, e tosi kiu nom, <hesitation> masi kiu esimas pok nom. E avu peo a kikiu rakah, i apah tah eoto vasus oin pe avu opeo, atate vapa kiu. A tate vapa hek varona, no non pa hek varona, devos anoma, he anom kenom nonoh kenom en. I varona koto vagunah vaviah non pa tah en, eto en nom. E avu mon peo, avu mon peo e i, eoto abuh eh romaiah, amatania he keho en. E avu mon peo to nes te akuk onon sih iun. Vegen po tem ito te ronon iun, ito ot onon sih o na'on pi, temeronon o na'on pi. I tones oti noboan veh i tones mehama inoboan. Bi iu non ru'en pa vahuv, ito no inon o na'on, ona'on boneh kova'ih, ia moniah. <hesitation> ia moniah. Na'on boneh to ot inon sih pa me hava iboan, pa vavuriah, ge pa vahuv, ge pa'en, ge pa no pama no, na'on boneh, to ot inon iah sih pame avahibuan. Avu peo pa te ronon sih, eoto nes temronosih avu peo, avu peo a ti vapa en ti, a ti vapa vasuis aneo pa tate, <hesitation> sue kaneo manih bah, ba tavon noma, ba tavon vos ma peh, etosih va'en tamoan, va'en o ti, ba tavon vu ong ma peh. <hesitation> E to va'en a tavon, vavos aviah a tavon bir vos ma <hesitation> goe ta toa vahat ina tavon bir vos mapa von peh. O vasuis boneh eoto gono pe avu peo, o vasuis va'ih o vasuis pe avu mon peo <hesitation> a tavon vos ma von peh, gue ta toa vaheve, gue ta sue a manih ba, ah, vos ban er ma, vare es banara pa nohnoh, vakavar tah en ban. Avu mon peo to nes koara anenio manih bah, goe rakah ta sue va'in a tavon bir vos nos pa von peh. <hesitation> nohnoh ke va'en ra'oer, nohnoh ke va'en ra'oer, i a tate boneh atate veah. O vasikur boneh to henomoa va'ih, e pasi he o koa peh, koa peh pasi abuabuh bat rer, bir nat bat irer a tate vapa vavos a ti, tate vapa vavos a tavon pa von peh, i ah tate viah. E si he vasus o kua peh, o kua peh si nat irer a tate boneh, <hesitation> po tem a tavon to epakamiom manih, ipasi nat amanih va'ih, tavon to gon oma vasus o viah rakah va'ih. <hesitation> e suburoer to vasus aviah rakah ro ira oer. Va'ih o vasuis boneh to gon noh pe avu mon peo, o vasuis o viah, atate vapa tar ina meh ti, tate vapa vavos a tavon, va'en a tavon, he a tah en bir beoh rer, i ama tate viah eo to vasus oh pe avu mon peo. <hesitation> avu mon peo a viah rakah, temenon a tate viah, i gen to keho keh ro e avu peo, ki panes te akuk non iun, avu oete peo panes pok kenobuan a mamoeh o. Nom pa kikir inem sih e avu oete penom, <hesitation> avu mon penom, avu mon penom kove to keho roh, <hesitation> vegen e subuav a vavasus, vasus tamoan anenom pa tate. Tate va'ih o koa, to temere ira'u va'ih eoto vasus no koa peo, o koa peo to, pa'ena gon bat rer a tate pe avu oete peo, avu mon peo va'ih. <hesitation> E koa mon peo to vasus no ia ama vasus pe avu mon peo, ma vasikur pe avu mon peo, va'ih to vasuis o anio ki pah met keh anio, e eo hetemeno ra oer. Avu mon peo, ati va e subuav a viah akah, <hesitation> subuav a vavasikur aneo, va'uh pah sue kanenio manih bah, be ma va'en, e to si vasus tamoan nom o koa peh, vasikur tamoan nom o koa peh a tate viah, <hesitation> a hio vaviah pe eh boneh. <hesitation> i ama tate eo to vasus oin pe avu oete peo, me avu mon peo, ir a buaton na'ian to vasus o aneneo a tate boneh va'ih eoto ot ino ira'u. <hesitation> ama vasus boneh, ama vasus pa ken subun <hesitation>